<noise> Biby <noise> haiko <noise> zao ein: <noise> orgue, <noise> thon, <noise> Baleine, <noise> dauphin, <noise> requin. <noise> Fa <noise> naho <noise> zava-maniry <noise> amizay: <noise> focuse <noise> de salon, <noise> focuse <noise> dissôtôme, <noise> simôdesé, <noise> zôstere mariny, <noise> zôstère <noise> reine! <noise>